Ny fomba fanaovana endin'atody: vakiana ilay atody de atao anaty lovia jôbijôby. Alaina ny sotro rovitra, de kapohana hifangaro ny tamenany sy ny tapotsiny. Afaka ampiana sira kely. De afanaina ny menaka ary endasina ao ilay atody efa vokapoka avy eo.